Ny isa volonay agnamiko da fia fiatombohandraha zany fanomboandraha ny atao hoe isa voalohany ny matonga anazy da satria izy ny ny voalohany atao ohatsy ho Zagnahary namory ny tany da nataony nataony fanomboha zay zay gnisa voalohany agnamiko